Najah inun nichmahtia, livis, alivis ye couatl, couatl nechmahtiaya porque najah, alivis, amo niquin, amo nicualita inun, inun ca neco quisah, insahpa nequetac. sente couatl viyac ca neco, upanoc, ijole nah nich- nichamtih. alivis ca iuali, nichmahtiah chcihimeh quitlahtlaquetzomah,. tlahtlquetzoma, por pohque, motitlane pa ya ca quitas sente. gienteya unca iya unca chichimeh, ara puvielcouhtih. Uon inun nechmahtiah livis, nah niquinpia nuchichicoconeuan. tziquitzitzin, tla, san por tlahtlauahuanouah, amo tlahtlaquetzomah. de merouac san por tlas, tlahtlaixuhteyah peru unca chichimeh. co livis puvielcouhtih, uon ya inun najah, nichmahtia a, de. merouac nehcmahtiaa de merouac, yica najah inun chichimeh. vehveyi amo niquincualita, nah niquincualita tziquitzitzin. tlin matlachixticoh, pohque unca chichimeh ara puvielcouhtih. tlahtlaquetzomah de merouac Isahpa nequetac sente qui, quiquequehtzonqueh. motamacholihqueh yipan, yiquimictehtayac tzu nanah, nicpalievec. necah chcichimeh, niquimutlac, oquicahcohqueh Chichimeh uncateh chichimeh quimahticqueh puvielcoutih yica. najah, amo niquincualita inun vehveyin, niquincualita. tziquitzitzin porque, san tlauahuanouah u tlatlaixuhteyah. pahtocho ye o provehte oc quintla- quintlamaca. tlahtlaneltocah, peru unca chichimeh, motitlaneh, uon inun. najah lo que, lo que tlin couatl uon chichimeh nah nichmahtia. alivis